Mullõ isikligult miildüs klavvõr rohkõmb, ja klavõri helü, ja ma olõ tuud tsipakõsõ opnuq kah. A ku saanuq viil, ja just nimelt klavõrit.